<noise> Aminakahy, ara-dalana avao aloha ny fampiasa ny vinavina polisy reo satria <noise> matoa i mana an'iny, raha nianaran'iny tamy tamy i nipolisy tany, tamy i nianatsy polisy tany. Ka ara-dalana avao i laha mampiasa gny raha nianarany tany.